أذا أتقدمت أسبوع للمستقبل أول شئ أراجب الاحداث وتعرف على شنو صاير علشان أرجع مستعد وأتخ- وأتخذ قرارات أفضل ممكن أسخدم ها المعرفة كمان لتجنب الاخطاء وأستغل فرص جديدة أهم شئ أكون حذر وما أتصرف بطريقة تؤثر علي سير الزمن الطبيعي